Nëse je pre ose je grrith pak <hesitation> osht mnyrë shumë e leht për mu kujdes për to. Nihere e pastron edhe e dezinfekton që mos me lon microbe ose parazita aty. Masanena e merr e lyn me naj kremë hidratuse t’thjeshtë ose lloj vazeline edhe gjen anzapllast, ja qet përmi që mu mbyll plaga mirë.